एक प्रत्यासिट पार्टि योजना बैनन से सभी पेली एक थीम तय करा, जान की कोजी ना एट और फिल्मी मेराथन, फिर दगडियॉन ते तुरेंट बुलावा जन की ग्रुप एमजी मेसेज कारिक ते। साधारण सी नमकीन और ठंडा कू एंटाजम क्रा और नाच गाना और खेल सी महोल बने दइया, और खूब एंजॉय करा।